आइसे त हम रात मे <hesitation> सात से आठ घण्ट सुताईसी मगर काबों कल बेसी काम होला से स्कूल के होमवर्क घर के तनक किसियों बात चित फुँकटीऑनली कसियों । अर्गनाइज़ कसियों पार्टी ओटी हॉल से उ दिन तनक लेट होजाइया नर्मली तीन से चार घण्टा उ दिन सूत जाइया मगर आदमी सब के पढल आ देखल आनुसार कमती मे सात घण्टा से । लेकर आठ घण्टा के नींद चाही उ न होलख त देह मे बहुत किसिम के बेमरी सब आ सकाइट बा उके लागि ओटना नींद पुरीयके चाही आदमी सब के हमहू सक्दो ओटने नींद पूरिया के । खोजईसी उहएलगी ।